اشهور بالنسبة لي مفضلة ما فيش شهر واحد هو الل-اللي مميز فااا مش عارف ممكن اقول ايه في الموقف ءءاالسنة كلها جميلة الشتاء بالاخص يعني ممكن الشهر بتاع الشتاء هو بالنسبة لي اجمل كم شهر في الشهور يعني عمتن